ما هي بعض الأطعمة البسيطة حقًا والتي تستمتع بها كثيرًا؟ السمبوسة بالجبن أو اللحمة المنسف مع الرز والدهن الشاي مع الخبز الطازج الدجاج المشوي مع البطاطا التبولة مع الزيت والزيتون كلها أكلات بسيطة وممتعة